أولا نـ نفرّغ الفريجيدان قاع من الصوالح لي فيه، نخرّجهم. و مبعد نغسل الـ الشبابيك هاذوك و لا الـ <hesitation> الرفوف المرافع لي كاينين. و مبعد نجيب شوية صابون ماشي شرط منظّف. نجيب الصابون في الما، و نغسله مليح من داخل، و نعاود نشلّه و نّشفه. و مبعد نمشي للـ <hesitation> للـ <hesitation> المجمّد لاقلاص وين كاين لاقلاص، نـ نخلي هاذاك لاقلاص يذوب، تاني نفرغه من لاقلاص. نغسله بالصابون و الما و مبعد نشلّل و نّشّف. من نشوفه نشف و كمّل نعاود نرد الرفوف و نعاود نرد الماكلة لي كانت فيه.